Ман дар зиндагиам ҳеҷ гоҳ ба савдо машғул набудам. Медонам, ки барои савдои хуб дар бозор бояд бо эҳтиром ва табассум оғоз кард. Ба нархҳои аввалин диққат надиҳед ва пешниҳод кунед, ки камтар пардохт кунед. Агар савдо дуруст бошад, харидор ва фурӯшанда ҳарду қаноатманд мешаванд.